<noise> Sirandranomasy <noise> satria la amiko gn la vô gn laoky gn tsisy sira; <noise> da tena mitovy am tsy mihina laoky avao. Zay gn itiavako mihina siran-dranomasy.